Xtik b'an konservar este, este wu ichaaj wu este, este wu berro njeel pero e <hesitation> en un xtaqiij jun xu'k, xtktaqiij jun lugar wa'chi' xtk'ob'ik wi' algo higenikamente para ke xtkb'an konservar ruk'njel e wachi' k'olik chjaay donde ki'kb'an vivir.